Ñoo yo tá ñaxanri, ñaxa nruidri ni kakunri tá, ni nikutuanri ta lulu ta kuali kualinri ta ni kutuanri kadanri yudini ta no yudinijan ni a xanonri ta dijan ni xa xano nrida ni viejo ni xa nru xana, tañajan ni dakonina nru ta vichita ña lali la ta kuali kuali nrui vichi ngua keachia o ni kaxia ho o on. seguir ta, ña jan ta na kuan nruñoa tá lia nru na tuku na kua yudini ta lia nru xananri anria kua yudinijan.